Ni li primi anni di lu milli ducentu cinquanta a Palermu nascì un picciriddu di nomi Turiddu. Turiddu manu manu ca jiva criscennu si faciva sempri chiù curiusu e si vuliva mparari tanti cosi. Quannu Turiddu avìa l’età di trentadui anni ci foru in Sicilia li Vespri Siciliani e Turiddu talmenti era curiusu ca jiva caminannu ni li strati pi vidiri comu li siciliani circavanu a li Angioini pi li mannari fora di l’isula. Turiddu avìa sempri un tozzu di carta e na pinna in manu pi scriviri zoccu vidiva.